איך וואלט מיטגענומען א פייפער מיט א פען, <hesitation> אז איך זאל האבן וואס צו טוהן, א קאפ <hesitation> מיט א מעסער אז איך זאל קענען מאכן עסן און עס האבן ווי צו האלטן, אדער א שיסל, נישט א קאפ - אנשטאטס א- אנשטאטס א קאפ <hesitation> מיט <hesitation> נאך איין זאך, כ'ווייס נישט